د کاروبارو د شروع کولو لپاره تر ټولو مهم عزم او اراده ده. څوک چې عزم او اراده ولري او محاسبه سوی خطر پر ځان ومني، هغه په ډېره اساني سره کولای سي چې کاروبار شروع کړي. مهمه داده چې یو کس په کم بخش کي مهارت لري تر څو په هغه بخش کي کاروبار پیل کړي. مثلاً، که څوک ښه اشپز وي، نو کولای سي چې یو کوچنی رسټورانټ جوړ کړي، که څوک د ساختمانۍ انجینر وي، کولای سي خپل شرکت را وباسي.